شوف القرايه راها مهمه ياسر ياسر، انتبه مثال نديروها ما عندكش الوقت باش تقرا، تقدر <hesitation> دير <hesitation> برامج هاذوك التطبيقات هادوك اللي يقراولك الكتب، ايا تشريه ومن بعد يعود هو يقرالك الكتب، ما تقرا نتا لا والو نتا غي تسمع، وتركز فيه مليح وتحب تعاودو عاودو قداش من خطره باه على الاقل يدخلك في راسك الكتاب، هذا حل ولا قال دير وقت ما بين كل يوم هاكا.